कई धर्म अउ अंक शास्त्र म ग्यारह नंबर के महत्ता हावय। एला मास्टर नंबर माने जाथे। नंबर ग्यारह के महत्ता । हिन्दू धर्म म ग्यारह नंबर के बिसेस महत्ता हे। भगवान शिव के ग्यारह रूप ल ग्यार रूद्र केहे जाथे। अंक शास्त्र म ग्यारह ल धैर्य समझ संवेदनशीलता। अउ धर्म के प्रतीक माने जाथे। अंक शास्त्र के मुताबिक ग्यारह नंबर आध्यात्मिक जागरूकता। अउ आंतरिक ज्ञान के प्रतीक हे। अंक शास्त्र के मुताबिक ग्यारह नंबर ल परी नंबर माने जाथे। अंक शास्त्र के मुताबिक ग्यारह नंबर ल भगवान अउ। ऐश्वर्य के संख्या माने जाथे। अंक शास्त्र के मुताबिक ग्यारह नंबर ल मन के कारक माने जाथे। अंक शास्त्र के मुताबिक ग्यारह नंबर ल लौकिक द्वार माने जाथे।